رياضة اجيدها للغاية هي كرة القدم لاني اتعودت عليها من وانا صغير بلعبها من وانا طفل مع صحابي لما كنا بنروح زمان ونتجمع في الملعب وناجر ساعتين ونلعب ساعتين كرة قدم ف بالنسبالي دي اكتر رياضة أنا أقدر العبها واقدر استمتع بيها ولحد دلوقتي بلعبها